Ebyanyegesya bindula obwoomi nadala nobba nga osomereku obwoomi bwamu bucuuka kubanga osobola okufuna omulimu okusobola okufuuka omusawu okusobola okufuuka o memba wa palamenti so ebyanyegesya bibba bindwiire obwoomi bwamu.

Omukali ayina okutandika okwaba omuirwaro amangu dala nga yakacitegeera nti afunire enda, asobole okwaba omudwaliiro abasawo basobole okumubudabuda paka nga abyaire.

So kyenkwaba okukola oku nkangao ya sabiti eni ekyamazima kirir nteketekere okwabaku omwiramyo ndamyeku onyamwanga eyampirye eyantindere ankumire e week eni yona yona n'okwaba okumwebalya olwa bwomi bwa bwampeyirye

Enkola gyenyiza okubonamu nti omwana wange nti anywereire esonga eri emwei nyinza okubona omwana oyo nga obwomi bwamwei nga tebukweyagala omwana ali awo mulwaire lwaire era nga mudwoli muno yena yena okumubona oyondere omu size omubiri gwamwei nga gudyoli eyo nigyo ngeri gyoyinza okubonamu nti omwana wamu anywereire

Era amina o katonda musai nyo nyo ddala notendya katonda oba wayendya naani kubanga olina okwabanga n'omusinza era n'owaayo n'ekiweebwayo omu ccaaci o katonda yeena n'omwiriryaku okwebyo byabba akwakairyemu omu mwaka ogubogukaire ob'omwezi oba wiiki gyobba omaale okwakalamu kubanga ensi abantu bakufa we te nobba nga obbaaire okyali mwomi era omwebalya.

Abamwe babwikiriirye abandi ebigambo tibakubiyungaku tibakubisalaku naye abatabiikiriirye bakoore kubbi eddiini naye nkwebalya onyamuwanga nje obwange o katonda ampaire ekisa njeena ndi omwe kwabo abakuteekateeka akugamba ekigambo Kya nyamuwanga tukwongeraku kitukwongeraku era abantu olwakwizukiirya okwo nibafuna n'emirimu ni bakola nibatabba mu kugarai okwe

Ebyanyegesya biyambire muno amaka gwaiswe omu nkulaakulana, okwiawo obutabanguko amwe naa oku okuweerera abaana kituyambire muno muno muno eka yaiswe eni okubba nga tetulina tulina obuvunanyizibwa obwa maani

Olunaku ndya emirundi isatu nsooka nindya ekyamambyamambya nindya ekyamisana nindya ne kyaigolo

Ebyanyegesya engeri gyebiyambire ku ekyukakyuka omweka yange budi twamanyanga nti abaana ba bwala tebasoma naye buni abaana ba bwala bakusoma buni bakusomeserye okuba n'obutandalo ekka okuba no toilet okuba ne kyina kya kasasiro so byona byona tubyetejere oku lwa nyegesya

We webale kusiima engeri gyenkwegesyamu okwendya webale muno webale muno kusiima era siimira kyalumwe n'okatonda omusiimenge njeena nkwendya era weena nyendya ngeri nje nenkwendya kubanga ati singa tinkwendya tinkwegeserye ekyo ki kyosiimire wabale muno okunsiima are webale muno webale kakyalumwe okunsiima kyarumwe era njeena nkwendya muno.

A emmere omweka zaiswe tugibiika omukifo ekiyonjo, ekyakabiri emmere einza kubiikibwa nga eswekeibweku okusobola okwewala endwaire ezanjawulo okusasaana nga zikwakala oku mmere eyo.

Ekyamazima kiri olunaku ndya emirundi isatu, nkeera nindya ekyamamambya nga nyinukire oku musiri ninywakubaka caayi, saawa musanju ku munanai nindya ekyamisana, oku saawa ibiri kw'isatu nindya ekyaigolo, so olunaku ndya emirundi isatu

Omusaiza alina kwongera kubawa bwire basobole okuwumula era te leke baire omu mbera oba omunteeko

Ebyanyegesya n'enkolagana omu kitundu okutwalya amwe bibaire bikutambula kusai kubanga omuntu nakusomesya n'odi yeena kikumuwaliriza okuboneka nti nga yeena omwana wamwe akwendya abbe mwegesye

Aaa ekyenyumira muno okola ombiseera byange ebyaidembe nyumirwa muno okusoma empapula zamawulire, nyumirwa muno okubona empiira, nyumirwa muno okubanga nkolakola ebintu byange ni omubiseera ebimwei nkola ebintu byange ekka nke bya ndimiiro.

Ebyanyegesya bikore kusai okumalawo obuseege hhmmm kubanga oyega kukoora ku kintu ekiruku amagezi ninaba nkulima nkulonda ekirime ekyo kyenyini nikikwakunjuna okwo kusoma, omwoogo ki, meere ki, nsigo ki, mubazi ki, kijumusaki ekinkwakolesya, okwo kusoma okukumalawo obworo.

Enteekateeka naye e Gavumenti elwawo okwikayo kubanga oba gabbawo oba enzira nizo zibba ezibbi awo naye nsaba nti goona galyeitekereitekere k'eri ga mu tawuni ne gavumenti goona negongeramu abasomesa nibabateerawo alawensi ku owanga kubanga boona obasaasira alina e famire bakeera boona kuluma te kubanga tebabba na alawensi nikyo nkumanya naye baalibawaire alawensi boona nibabbaku n'esente zibakulabiri okulabirira nga e famire yamwe nga takulinda nga mbe musaala gwonka kuba nalinda omusaala ayaba okufundikira era nga omusaala tegumaale nikyo okubona nga ebyanyegesya bibba bidyooli

Omukali akonca yandibaire akwetanira okulya emmere okugeza eya bwita omwo ni nga nimwo muli obugi oba obusera

Engeri gyetubikamu emere omweka zeiswe tubiika emmere nga tukukolesya ebideero tukukolesya ensawu tukolesya obudeeya nkobo bwetutekamu katugeze netuba tukukeka mwogo tutekamu omu budeeya obo oba ebitere tubiteeka omu buveera oba obwita tubuteeka omu bideero ezo nizo ngeri zetubikamu emmere yaiswe

Emirumu egyikolebwe edi abaigi ababyere gyebabayambireku bakore mbabasasura e school fees mbayamba abaana okwaba oku somero ababyere ba babulirire abaana nebyetago bya somero okugeza ebitabu uniform ebikwetaga mbabayambaku

Engeri ekyasingireyo okujanjaba omusujja mu baana engeri ekusooka kusula mu katimba aka nsiri engeri yakabiri ku mutwala mwirwaro bamuweerye amakerenda agakujanjaba omusujja.

Embeera nje nka nje Nina emyaka amakumi asatu embeera yabutebenke yabutebenkevu omuianga esoboserye abantu okweibula okuluga omu bwavu okwika ati wetwemereire ng'embeer'eni ereteubwe e gazumunti ya NRM

Ekirigiraku obutandwa obwa nguudo omu Yuganda ekisookera kimwe kubba kuvuga sipiidi giwakwetere endiima ekyakabiri kubba kuvuga nga tokufaayo ekyakasatu kubba kuvuga nga onywireku omwenge ekyakanai butamanya e e engeri yakuvuga.

Obulabe namba emwei kusiga endwaire era kikola kubi ekyo kiretere nobugarai okolesyambe obuntu obumwei odi ey'akugure esati tagula kubanga amaite ndinajo eyakuguure egaali tagula kubanga amaite ndinajo, nolwekyo nkusaba ebintu ebyoogi nicaba kikoore kaabe kirita munageeyo kubanga tomanya endwaire z'abiiro bini zayeere.

Ebyanyegesya bituyambireku muno omu kukulaakulanya e bizinesi zaiswe ezabuliizo okugeza batusomeserye engeri yakuluma endima ya mulembe batusomeserye e ndisya ya mulembe batusomeserye n'engeri yakutandikawo e bizinesi yaamu batusomeserye n'engeri yakufuna e bizinesi.egisai.

Emeere yona yona jisai nayenga tte oyina okubanga okujikyusakyusa okugeeza okusokeera kacarumwei emeere eyina okubanga esumbibwe kusai neeya nesobo nebba nga tekusobola kuleteera ndwaire zindi.

Engeri gyenyiza okwewalamu okufuna obuzibu nga ndi nda one. Nina okusula omukatimba kansiri ekyakabiri tolina kukolamu muno, ekyakastu olina okukolaku exercise notambulamu amagumba ne negaba kusai, ekyakanai olina okulya okusai

Nyembo za kadongo kamu kulwa nsonga enyembo za kadongo kamwei zibbaamu amakulu ganyamwingi ate tte agakwegeesya.

Omusaiza ayina okwekeberesya osukaali oluvanyuma lwa mwezi okumanya nga nka nka bwayemereire okugeza nokwaba nibakebera singa oba nga oyina oba toyina nomanya obwomi bwamu okuba nga bwenkaine nkaine nomanya nkanebuli so oyina okwaba niwekeberesya oluvanyuma lwa mwezi nomanya obulamu bwamu nibwemereire

Kitulina okukola okubona nga ebyoloni byeswei bisai era bikuni tulina okubyoza n'osabuni ne brass tulina okutekaku olwige tulina okubyeyanga era tulina okuba ne kyina ekikutwala amaizi getumare okunabiramu

Atandikira oku myezi mukaaga nayaba omu dwaliro natandika okunywa edagala era na abasawu nebatandika omulabirira okutandikira oku myezi mukaaga era ayabayo emirundi innai kubanga aba ayina baba bayina okumukubiriza nokumupimanga omwana ali atyai ali kusai oba okunywa edagala eryo eryamuyabaku ogondya omubirir gwamwei okubyala okusai

Ebyanyegesya era te bitwegeserye endimi ezanjawulo tezikangire tebikangire awo erate bituweire bituweire obuvumu okwanura ensonga nga te ondowo kwetinira kubanga omwegesye omwegesye aba takyasobola kwe kwetinira

Obukugu bwa bya nyegesya byange biyambireku abaana bange okwikirya ebyabwe mungeri gini. Kubanga abaana nebabona nga wena wasomere okukola ate okwingira esente nga oli kusai abaana bona kibasikiriza bona okuboneka basome bona bafune esnte kawe nokufuna omubyere waabwe

Kikwetagisya mbe muno abaana ba bwaala okuboneka nti nga bakutwalibwa oku masomero. Ekikusooka omwana wa bwaala nabba asomereku takubonaabona mu bufumbo era n'ensi eni tekumuzi gadya. Era te abaana ba bwaala balina omukisa gwa maani muno naddala nga asomereku akwanguwa n'okufuna omulimu .

Aa ebyanyegesya biyambire biti eka yange biyambire eka yange abaana amwe naba n'ababyaire okubba n'empisa ne nebiyamba abantu okutiina o katonda nibituyamba enkulaakulana omu maka netubba nga tukutambuura amwe n'omutindo omukitundu kyaiswe.

Obusume obuli ombantu nga bakwatibwe onyamunywa kibbi, kireeta obusege, kireeta okwenganga, kireeta okusosolwa, kireeta oku oba olyawo okubolangana era kizweraku abantu okuba nga tibakyalina mukwano tiwakyali nakola mirimu kubanga onumtu alwaire onyamunywa yabona kuffa tabba nafyukya oba ebi ebiseera byamwei ebyamuma.

Enkola za byanyegesya tuziganywireemu muno abaana amwe nababyaire; Wanu, tusomere netufuna amagezi agabintu bitutabaire nabyo. Aaa tusomere netufunamu e bizinesi ne tukola, tusomere enyege eengeri gitulina okulimamu okusai n'engeri gyetulina okuliisya okusai so netuganyurwamu

Ebyanyegesya bisai era binyamba okubba ombiseera byange ebya maiso nemba kusai kuba nenta noba nga toyina byanyegesya oba tokwakuba kusai kubanga ebyanyegesya okwakufuna omusala ne famire yamu ebe nga eyemereire kusai wenate omusingi gwamu guba gusai n'abaana bamu oba okw'abawerera kusai ate bona obawe enyegesya ejisai omaiso bonate babeku kusai ombufumbo, omirimu nombulamu bwansi muni.

Omukazi wa nda gyatandika okwaba omu dwaliro okumukebera kasita yeteje nga omwezi gwamwakaireku awo ayina okwabirawo omu dwaliro leke bamukebere bamanye ali nda oba tali nda kasita ayakalweku omwezi

Enkola yabyanyegesya eyindwire omweka yange oba okutwaly'amwei n'omukitundu kubanga lwe bakubba bakwendya abaana abasomereku omu kitundu kyaiswe bakubafuna abakwaba omu poliisi, abakwaba omu magye abakwaba omu busawo so enkola ya byanyegesya eyindwire olugendo omu kitundu kyaiswe oba okutwarya amwei omweka yange.

Enkola ya byanyegesya endwire ekka yange omungeri nti abaana bange basomere ate abaana mbasomere bafunire emirumu gyabwe gyibakola omu kufuna emirumu bandwire ekka bagure embuzi bagure ente bagure enkoko bakore e business ezanjawulo

Haaa kyini kyiretebwa okubanga nti abaana obusirikale bwabwe obulwanisya endwaire okugeza nga alina ekidukano buba bukyakula mbe nga bukyali kukakata kusobola kulwanisya ndwaire nka eizo eza kidukano

Ekka ee engeri yesobola okwetangiramu obutwa obwa mu mmere bulina okubba nga emmere nibakugisumba bakugibiika kusai, emmere balina okugibiika assai, emmere balina okugiteeka omukifo ekisai, emmere balina ogikuuma.

Engeri gyoinza okwewalamu okufuna obuzibu ng'oli nda, ekikusooka tolina kunywa mwenge kutamiira kubanga omuntu nabaa naba nga ali nda nanywa omwenge awo ofuna obuzibu. N'engeri egindi ng'olinda tekisai kulwanalwana okulwana okwo noba nga wetabire omukulwana kwona ofuna obuzibu